जेवण कमी पैशां बरे क्वालीटीचे रांपाक जायें जाल्यार जेन्ना वस्तु खरिधी करपाक। वोइता तेंना एकदाच खुप मात्रां घेवची जितुं दुकानदार कमी पोशां दितलो। आणि उरलें शित जाऊ किंवा भाजी उडपाची ना पण त्या चो ळिजार करून दुसरी पधारथ तयार करची असल्यां पैशें वाचोळिं बरे खान रांपी।